انا معرفش مبيلي لو مرضاش يفتح غالبن هوديه لحد للصيانة عشان هو اكيد هيبئى فاهم ده اكتر مني فهروح وشوف ايه المشكلة واتعلم منه بحيس لو حصلت اي مشكلة تاني ممكن في يوم من الايام الجأ لي او احتاج